arani vayinan fayende be nyepam, nyepam man sayi betingere se warawada ya ndiyam, tuwad ndiyam, hakobu, hakobu se wa tepta ko, to tepti se warawada ndiyam wada hakoman, atja dulla, dulla, taduli se wada magi, wada mandakade.